Oy! Azafady, miala tsiny ra fa raha tsy komananiako aby izy igny takeo. Izy igny e <hesitation> zaho nihodigna igny de voatakapikanao tagnako de zany no namparara ananjy igny, io ko- io koa io koa angalao a serveta amafana raha fa la- lenan'ny kafe viavy sôgna, a- ao fa omeko kafe hafa anao.